Baasi boti imkpesego mɛ daari woo. Amaa ka san yeti ka kpemese ka inya la, la da pɔ'ɔgɛ mita pita dabeserɛ woo puan.